Berre akhii oxygen kaskaen thun thaaa akhiii hafurah tun ishin won dhibiaf namm shida hafurah khab khaaa akhii hadharfaa thithua faa khab dhib yed hafurr dhabaaa ama ñaam shida hafur bafeno khab dhub won akhan thun won ishin inamaa kharkharthu abaaa khan dhub hafurr khan ith pampenii hafurr khan ith dhanii dhub woo abakhun hafur Khan dhargethu inin dhandhe (ooo ) akha dhansaa mayedhen hafur bafethe ininen maisha isaanen oll ijemthii akhum dhagh. dhag hafurr bafethu